أعتقد إنى راح أختار القدرة على ال على علاج أى مرض ،تجنب الأمراض تجنب ال فقد الأشخاص ، <hesitation> أعتقد هذا الشى <hesitation> بيأثر علينا كافراد أنه أى دكتور فيه أنه يعالج مرض ،أكيد بيكون فخور بحاله ، فخور بالمنظمة تبعوا.